To min dunyiyam entare gelle birin Fulani ɗon danyami doa maunumi mi waɗi primary am ɗon mi wadi secondary e ɗon secondary mi wadi js 1, js 2, js 3, sai ngartumi e ɗon gurtimi njami Doma ngammi SS1, mi wadi ss 1 mifuddi SS2 sai ngartumi kimmutumi, sai salimi ngartumi kimmutimi, secondary an e don, mi ɓangima e ɗon biri dei ɗum gelle nde neɗɗo yiɗi jodaki saboda don bawumi. Mi ummake mi ɗon nana belɗum rayuwa neder gelle den saboda wala hayaniya wala tashin hankali ɗum gell gibbe yimɓe matasa en giɓɓe jonɗe jam. be ngidu be hobbe, fo do to wari e dum wada haba haba e muɗum, naani ngara Biri nɓi'ah a hoti a huɗi Birin fulani a'ah saidai yettuki. gurtido ma to ni ɗun nyami "to be nyittuda" to yi'u "birin fulani" a'a birin flani kai un gelle bode be ngidi hobbe be ngidi komi. Be ɓawu jabbaki kodo" To Birin Fulai ɗun gelle boɗɗe wodi yanayi yarayi wodi powɗum woodi pewol to e yanayi ɗum woni joni. <noise> Wodi pewol wadu pownga wada pewol wada pownga wada to yanayiyel bani fuu kowa yidi ngel saboda amfani ladde ɓendi komoyefu ɗon ada murna, yahi to yahi waddowai, sorai heɓa shedo ko majjina, wala matsala lokaciyel bani kowa ɗon nder farinciki don nder walwota saboda ko meyefu matashijo don jogi ko jogi ngoddo wodi ngesa mun- wadi ngesa ko dum sedda doi kada murna don wada farinciki yahai ittowai ko won ngese minɗon wodi buri. To sukaɓe be sodai woya, a'ah mi jogoto, woya ba kaza. A'a bera enma mi a'a sodai kaya ba kala kaza mi sodai kala kaza, to gaskiya Biri dun gelle de belɗum jodaki ko a moye ngarda ananai belɗ4um jodaki e nder maje. Ta gorko ta debbo ma a nanai beldum jonde. To dum baccel ma ngel nastai ko ina wala tashin hankali wala matsala wala hayaniya wala komi. Baccel yahai e yahi warti pat wala matsala ko yahi nyalloyi to goo hakkilo ma ummatako saboda gelle den wodi wala matsala ngokka wala ko dume e yanayi yel dum wontiri kowa fuu hayyare bandum wannai dum di mudum woni yeso mudum kowa don jogi bandum entare e mutunci be mbawi mutuntaki goddum be nbawi jabbaki kodo wala hayaniya wala tashin hankali gelle kam ni beldim jodaki.